Një kanaçe me salcë pumdora e pa hapur mund të ruhet në dollap për rreth një-di vjet, me kusht që të jetë në një vend të freskët dhe të thatë. Sidoqoftë, nëse kanaçja duket e fryrë ose e dëmtuar, mund të jetë e rrezikshme për t'u konsumuar edhe më herët.